सुशी, स्पॅनिश घेऊन आनी स्टीक। सुशी जाईँ जाणार दोन ते तीन हजार पडता। स्पॅनिश घेऊन आनी स्टीक जाईँ जाणार पडता पाच सहा हजार।